þættinum í kvöld kynnumst við nýju sýningarrými í miðbæ Reykjavíkur sem heitir flæði við spjöllum við Benna en við byrjum hér í Borgarleikhúsinu þar sem tilraunaverkið kartöflur verður sýnt í nýjum sal sem nefnist umbúðalaust umbúðalaust er nýr salur og sýningarröð í Borgarleikhúsinu þar sem fókusinn er settur á grasrót og ungum gert kleift að vinna tilraunaverkefni innan

og í rauninni fá leikhóparnir algjörlega frjálsar hendur þau í rauninni eru að vinna með fundna hluti sem eru til í húsinu og vinna

umbúðalaust verður vígt með verkinu kartöflur

c g f c í samstarfi við Halldór Eldjárn sem semur og flytur tónlist við

þar sem við tókum viðtal við mikið af fólki sem veit mikið um kartöflur það er kannski rauði þráðurinn í þessu verki þegar kartaflan kemur til landsins á átjándu öld verða ákveðin skil í samfélaginu þar sem fólk í uppsveitum byrjar að hata kartöfluna meðan fólk með sjó byrjar að elska hana og þá verður til ýsan og kartöflurnar

Íslendinga það er líka svolítið frelsandi að vita að fólk kemur inn í salinn vitandi að við erum bara búin að vera að vinna þetta í þrjár vikur hérna í þessu rými við erum að reyna að líta á það sem frelsi til að gera svolítið ókláraðar tilraunir sem við vitum ekki

niðurstöðurnar á fyrr en við sýnum það þetta verður svona spennandi stofnendur þess eru Brynja Kristinsdóttir Antonía Berg og Sunna Axelsdóttir en þær leggja áherslu á fjölbreyttar sýningar sem staldra stutt við viðtökurnar hafa verið gífurlegar við fengum

áttatíu umsóknir á fyrstu þremur vikunum og höfum sýnt sextíu listamenn síðan fyrsta ágúst hér standa sýningar stutt yfir já þetta er aðallega

í einn til þrjá daga í mesta lagi og helsti hópurinn sem er búinn að sýna hingað til eru konur af erlendum uppruna sem er æðislegt af því að

listakonan Melkorka Þorkelsdóttir sýnir í flæði um helgina þetta er hennar fjórða einkasýning en verk hennar standa á skilum skúlptúra og málverka á þessari tilteknu sýningu er ég að fást við kaldari tóna en vanalega og ég er svolítið komandi vetri þannig séð að vinna með frostið er svo hrifin af því hvernig frostið og snjórinn kristallast og ég fæst mikið við artificial kristalla í rauninni þetta er mjög góður grunn fyrir sýningar þetta rými og síðan er þetta alveg svo er líka glimmer og litir og gaman og eftir áralangt hlé frá tónleikahaldi kemur hljómsveitin Benni fram á á föstudagskvöld forsprakkinn Benedikt Hermann Hermannsson hefur búið á Seyðisfirði síðastliðin ár en er kominn aftur í bæinn nýbúinn að gefa út lag og með plötu í smíðum sem er væntanleg á nýju ári þetta er eiginlega fyrsta platan sem er

í dálítið langan tíma ég er búinn að vera að gefa út alls konar dót búið til inni í herbergi hjá mér og ekki verið beint ætlað til þess að tengjast eyrum annarra og svo núna síðasta vetur þá fékk ég

smá svona eldingu í höfuðið og byrjaði að gera rosalega mikið af tónlist og mikið af því er sumt er bara sóló gítardót og svo allt í einu áttaði ég mig á því að popp Benni ætti svona tvær þrjár plötur í þeirri hrúgu og ég er svona að byrja því út ég bara geri það sem tónlistin segir mér að gera næst og er bara í veit ekkert hvað ég geri næst hvort það er plata sem enginn hlustar á eða svona fyrir þetta núna sko hefur gengið í endurnýjun lífdaga og var enduropnaður á dögunum

er svona að mestu leyti með nýja hljómsveit það eru nokkrir úr gömlu hljómsveitinni og við ætlum bara að spila eitthvað eins og við getum

stress fyrir morgundeginum eða er þetta bara eins og að hjóla

það verður að vera þannig ef maður er alveg afslappaður þá hefur maður enga orku að gefa þá er komið að leiðarlokum hjá okkur þessa vikuna en það

í mörg horn að líta í menningunni um helgina til dæmis á laugardag þegar verk Guðmundar Steinssonar

í Bæjarbíói í Hafnarfirði á föstudag og Alþýðuhúsinu í Vestmannaeyjum á laugardag

Pólverja á Íslandi

svo fer þorsti steinda Jr í almennar sýningar

verður sýnd á sjö stöðum um

okkar stað á mánudag minnum á